हाव स्कूलान वयतलो जाल्यार उदका बॉटली घेन वयतलो। आणी बग पण घेतलो जिथून सगली बुकां अस्तली आणी टिफिन बॉक्स भरतलो। जो मका इंटरवाळाक खावपाक बरो पडतलो आणी स्कूलान यूनिफॉर्म घालून हाव वयतलो।